Usen ubok ata mkpo emi made ndidia edi usuñ usuñ iwa unam usuñ Oro uma udubọk efehe efere eke afo ọbọkde bọk asasaña ma e uka ukebukhọde iwa k'ikọd utu udi udusọbọ uma usọba iwa oro uma afo eyed e afo esin ke abañ akpo mfo usin uma ina mkpo nte usen inañ afo esie ada udukhọde mkpo eyed eyed e uyed e uma afo emen esin ke ekpad eyem mmoñ oro eyem itiad efik mmoñ oro afiak ọwọrọ afo esin e ndin k'idaidak basin aduma afo esine eyed emen adin emen esi ọwọrọ edi ikañ emen emen esi ọwọrọ e ke esi oro mak enye ididiana afo anwaña e esin, unwaña e usin afo akama etu ndin akabade e ke efa akabade e akabade ama nte odu mkpo nte ini nkanika itin afo ọyuñ aka eketemede e naña do enye ebid ami ndia k'usen ubọk ndin ami nka itie eke ami nyemde ndika udia ami mmade nka edi usañ iwa.